Ah kalu binatang yang aktif dimalam hari ini banya ada binatang yang yang skarang di halmahera atau di ternate itu dia maso kategori binatang yang pamarentah dorang lindungi itu kaya kus-kus atau dorang di sebagian tampa ini dong bilang kuso nah itu dia biasa aktif malam-malam saja yang itu jarang tong dapalia tapi kalu malam itu sering dia kaluar untuk cari makang biasa dipohong yang babuah atau di kalapa itu biasa dia kaluar malam untuk cari makang selain itu ada binatang <noise> yang di soki-soki pe dalam-dalam itu di akar-akar soki itu gatang. Dong bilang gatang hariboso atau gatang soki gatang ini siang itu tong jarang dapa karena biasa dia maso di dia pe lobang tapi kalu malam la tong baronda ba cari gatang didalam soki-soki pasti tong dapa <noise> dia kaluar makang <noise> bacari makang ada juga binatang yang aktif malam-malam ini kaya ni paniki apalagi dimusim buah itu paleng rame kalu malam paniki itu karena siang itu paniki bisa biasa tidor di-di pohon dia bagantong itu dia bagantong kapala kabawa baru dia pe kaki batahang di <noise> cabang pohong atau daun pohong ada juga paniki yang siang itu dia tidor cuma didalam goa nah nanti malam baru kaluar dia ba cari makang itu biasa dia ba cari makang itu di pohon mangga pe buah yang masa. Ah itu dia biasa bakumpul <noise> trus pisang masa popaya gora pokonya nama-nama buah-buahan yang dia ada musim babuah itu paniki paleng suka ba <noise> ba pasiar malam-malam kong ba cari makang itu.